பூனைகள் தங்களின் சுதந்திரமான இயல்பைப் பிரதிபலிக்கும் நுட்பமான மற்றும் சில நேரங்களில் தனித்துவமான வழிகளில் தங்கள் உரிமையாளர்களிடம் பாசத்தைக் காட்டுகின்றன. அன்பையும் நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்த பூனைகள் பயன்படுத்தும் பொதுவான நடத்தைகள் இங்கே:ஹெட் பன்டிங் (ஹெட்-பட்டிங்) பூனைகள் தங்கள் தலை, கன்னங்கள் அல்லது உடல்களை உங்களுக்கு எதிராகத் தேய்த்து, அவற்றின் வாசனையால் உங்களைக் குறிக்கின்றன. இது பாசம் மற்றும் உரிமையின் அடையாளம்.பர்ரிங் ஒரு மென்மையான, தாள பர்ர் பெரும்பாலும் மனநிறைவு மற்றும் மகிழ்ச்சியின் அறிகுறியாகும், குறிப்பாக அவர்கள் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும்போது அல்லது செல்லமாக இருக்கும் போது. பிசைதல் பூனைகள் தங்கள் பாதங்களால் பிசைகின்றன, பெரும்பாலும் உங்கள் மடியில் அல்லது மென்மையான பரப்புகளில். இந்த நடத்தை, பூனைக்குட்டியை நினைவூட்டுகிறது, அவர்கள் ஆறுதலையும் பாசத்தையும் காட்ட ஒரு வழி.